في يوم من الأيام في رائد فضاء لقى نجم بيلمع في السما بشكل جميل جدا و كان عايز يستكشفوا و لما راح لرواد الفضاء اللي معاه و حاول ان هو يشاورلهم على النجم و يخليهم يشوفوه اكتشف ان مفيش حد غيره شايف النجم ده و بدأ ان هو يحاول ان هو يستكشفه لوحده و بدأت رحلة بحثه عن النجم و هو ليه اشمعنى هو اللي بيلمع بشكل غريب و حلو كده في السما